Iyoo, antimbi ma, antimbi maa mmada múuŧa, hínooni gína awomi toom ugí múuŧi. Han flee teeg ungíti bjóodi, ugí mada gí hal ma múuŧina a gwili ma gdúba tu he. He Haala he megsinte hambe, antimbi ma hee mmúŧ, handu angí mmúŧi hando ngi flee ma uŋati dúniyaa wo.